Miyan <hesitation> oso okomen okpoki iyo numivan miyan oyan vi but oyan okpoki do miyan oyanvi ivomwoka modiona ivom woka okro kpo ota gen imowo mova gen ekeinwo mobo uvi mode motor mode inum vroinovro momeneke inum motu ekein wo momeneke inum ewei wo momeneke ihume eweiwo momeneke inum mu imowo momeneke inum otany wowo otom okonu oyan okpoki oso okper kuwo oyan okpoki ivowo mo dioma, monu ene inum oyan okpoki obow ovai oyan ikpoki udidiom oyan okpoki obovi, okpoki nu mosese iwiw fom okpoki mosese akidiv okpoki mu sise obene okpoki mosise inuvro inuvro okpoki mo menenu ekeinwoka mota madu oyen okpoki owane meneke inum moekein wo oyan okpoki owan ne kpir da oso, because ivom wo modioma iwiform abo uviwo Inunu obine obine tomo kowo okpoki abow bowo <hesitation> aweiye oweite ivomwo modioma domu gbe danu okpoki nu oyi vomdiom oyan okpoki mome neke inum moto ekein wo mu meneke inum mu ewei ouui yo momeneke inum mu utoekeinwo omeneke inum moimowo okpoki noyan oyan okpoki ivom odiom oyan okpoki ivom bow ivom bowa, oyan akpoki odi diom <noise> owene bo ovai okrowane mene imo phoka otom okonu oyin okpoki kresedo okpoki ojan no wo oho uro ohoro mibenen okpoki, mobome okpoki iyor me okpoki aswei me okpoki ivomdioma me okpoki imome okpoki ekein me okpok ayame okpok, dame okpoki osome okpoki oyinu oso nu ote nu ivi kresedu okpoki oj am obow me ohovro ohovro ivome modioma mediomo ivom meyowo okperke me kiē oso mu yon ko me obow miyan okpoki miva dareke iwin nekris krese ijama